Ndayanza kunywa ichai asunuhi nedonasi manyora mbeniziguru chigira simbezaninzya mmurimi mbeza lango nimbeza hango nishughulika nivyahango chigira sinyarakuragi subuhi dah nywezaza ichai ivainduchi rwanduka kusavaba manyore i hukuria kundi cha sasaba manyora wakanyora izinguru manyora, navuza mang'ana govora uragira subuhi ah ah genago dajiraku vuchima subuhi dave nywezaza ichai nende edonasi mambulaza ndakwiguta chigira sembenigasi inditu dave sinziza mmurimi danigasi yukwikaraza nokohenzeriza chanyora kumanyora mbezavurahi mambula mbezavurahi mamanyeriza mpaka rwanyora ni saa saba kunangwa ndagiri vuchima, saa saba navuza subuhi nichai vuza.